حديقة الحيوانات أحسن بلاصة مشلت لها والحق هاكا كيف ما توقعتها استمتعت بها برشا حتى فيها حيوانات مناظر ما ربي خلقها تقدهشة في برش حويج ما كنتش نعرفها اكتشفتها شي كبير.